بصراحة الرحلة تبدو مغرية برشا خاصة إنها تجربة عمر نادرة، تسمح لي نشوف كوكب ثاني بعيني لكن إذا الرحلة بيش تاخد عام كامل من الذهاب والعودة، يمكن أفكر مرتين سنة كاملة بعيدة عن الأهل والأصحاب وفي عزلة كبيرة، شيء مش سهل ويتطلب استعداد نفسي قوي، زادة كوني موجود في بيئة خطرة ومجهولة كيف المريخ فيها تحديات كبيرة.